धर्मु बिना ल्य्य नेटिक जीवन संभव तौ। क्यूंकि किशंग खिमा ता पहिले ध्यानस नेटिकता ही नीतो हुडु बाद ही खी ना खिन धर्मु रोल नीतो। धर्मो ल्य्य नेटिकता निज्या मगर हुडु अथ साथ हजेस्के चमत्कारी चीजो ल्य्य निज्या की हटाओ देन विश्वास हचिम माँ सके। आइ किशंग नेटिकता खिमा ता होडो मानविया आधारो पू निज्या। जेसे की आइद धर्म स्या मे मानविया आधारो पू ई गरीबु मिध्ध लान्तो। हाटे गतो चाइयों तंग आमा बोबा माँ निमा हुडु मिध्ध लान्तो। हजे ल्य्य मे तोश। आइ हुडुई आधारो नेटिकता निज्या आइ नेटिकता ही आधारो पू निज्या।